En wawata hebingo jam haa duniyaru to masala ɗo yiifa hadɗo ɗo nanga haa pellel fere. Lallay hebingo jam haa duniyaru ɗo waadata.. Hebinga jam haa duniyaru ɗo waadata matsala duniyaru may duudi